Anajea e fina tawa itali ɓomee, jimi, e jaljalnikinade. Kañun e ɓoornukiiji juutɗi en. Arannde nii eɓe njoginoo keertanaaɗi ɓe. <hesitation> so a ƴeewii hannde duu, won goodanɗi ɓe. Jonnon innde muuɗun hono ɓe noddirta ɗun e haalaaji maɓɓe ɗii.